La q'omil taqee' wulmood nawaqsaam je' ka'ab' q'iij si nachaq'aam ru'uum ru'uum este ya rik'amam je'sa ccuando ya rik'amam k'eh q'iij ya laa ya wulcha je' sa componente que rib'an descomponer chii' je'tii la se la xunakat wulmood naye'eem koon la laa sichii' junaj juntz'ep nada mas ru'uum si nak'uxum la jenaj cha q'iij wulmood hasta tirikansaam la ch'ahqon q'omil si naa si tah nachaq'aam wula mood na naa hasta ka'ab' xamaana riwii' lare' ro'na si nachaq'aam si ka'ab' q'iij